Ma arva, ma soovitasiq liitsiisit. Naaq ommaq sääntseq väikeseq, aga umbõ makõq ja hää maitsõgaq. Ja või-ollaq ka nuikapstas. Taa om mino meelest häste hää ja krõmpsva.